Par ivañnu sin ra ni cayack neera ni nry raba pues ráth ni cayun ra gyx’a nii gacknee pues rackneegyas ni na, pues rnix ni lanu pues este nii la rnia’ah, pues este ¡ah!, zackan gybany un sin ráth ra ni o alo mejor este zyan ruc os guunu, gulá este pesad’e ru gack ni par danun per este zackeeny lanu, osea zún ganu gan gybany nú ná za ni naa a lo mejor zaniá cos fuert ru gún un perzh ‘ah val zck tchi gyzëcknu th xan deeh pues nápnu que zyan ru gýag ni tchteenu tchi gun ni gan gyzëcky ni xan comid, einty val zacku cun ra ni nú naa’ah pues th estuf’e si cun gas gycugyw tchi dóh’gysi mëly zy zeerh zhto per este zëzy ru rzëquy ni rani, gulá zëzy ru rai ra comid entons ná ra nii na zth’ah nii ah pues ra ni zackgan ga a lo mejor zyan rucos gyenu per zackan gybany un sin nëh.